هيه كلمن حسب ما يشوف انا اشوف الشهره يعني فدشي سلبي ما ايجابي ايجابياته انو هيه ك ماده توفر كثيغ ك ناس تعغفك كثيغ تكون معروف ب أي مكان تفوتو لك احترامك لك مكانك بس بنفس الوقت السلبية البيها اللي انا ما اطيقله انو انته العالم تضايقك بكل مكانات